कंगारू की तागतवर टांगे उन्हें ऑस्ट्रेलिया की कठोर वातावरण मा जीवित रहन के लये बहुत मदद करती हेंगी। इनकी पीछे की टांगे बहुत मस्कुलर और लम्बी होत हेंगी। जो इन्हें तेजी से दौड़न और लम्बी कूदान मा सक्षम बनाती हेंगी। कंगारू अपनी टांगन की तागत का इस्तेमाल करके शिकारी से बचन के लये बहुत तेज दौड़ कर लेते हेंगी। और इन्हें जब खतरा महसूस होत हेगो तो यह तीन मीटर की ऊँची कूंद लगा सकत हेंगे। एके अलावा कंगारू की टांगन को इस्तेमाल अपनी संतुलन बनाये रखन में भी होत हेगो। ई टांगे इतनी मजबूत होती हैं कि कंगारू बिना गिरे लम्बी दूरी तक कूदते हुये चले जात हेंगे। गरमी मा कंगारू अपनी टांगन से मिट्टी या गीले स्थान मा कून्द कर अपने शरीर को ठंडा भी राखत हेंगे। जिसे बे लम्बे समय तक अपने शिकारी से बच सकत हेंगे। और शरीर का तापमान नियन्त्रित बनाये राखत हेंगे। ई तरह से कंगारू की तागत और टांगे उन्हे ना केवल तेज दौड़न के लये और कूदान मा मदद करती हैं। बल्कि शिकारी से बचन के लये और ऑस्ट्रेलिया की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां में जीवित रहन के लये भी बहुत अहम और बेहद आरामदायक होती हैं।